बिल्लियों एक दूसरे ते बात करतें तो बउ अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करतें, जैसे कि एक दूसरे की तरफ देखते मेंओं की आवाज़ निकालते और एक दूसरेयो छू के क्यूं बात कर सकतें।